Eh eh, hentenareo moa kegny ty e, haaa vavahady kegny e, mitondra amin'ny tontolo hafa. Atsika kegny hiditsy e. Hoy e, da soa kegny e, da mahafinaritsy. Haiky da misy tontolo hafa mahafinaritsy kay ny atoy. Ha ah, da maro aby ny zava miafina aty, ny fifalia amin'ny fikaroha. Haa, da mahafinaritsy kegny ka.